طبعا انا انفضل النوم مبكر والاستيقاظ مبكر ابحيث ان انا نقدر نستفاد من يوماي. ونقدر نعمل كل الإنجازات ابتاعة اليوم، ونخلص روتين يوماي اول بأول وبدري شوية. وبحيث يبقى عندي متسع من الوم نعمل فيه الأنشطة اللي انا حباها، ويبقى عندي وكت فراغ نقرا فيه او نطلع فيه على الرسالة ابتاعتاي، أو نسمع فيه المسلسل ابتاعاي او فيلم انا حباه، ونبقى قاعدة باقي اليوم مرتاحة ومفيش اعباء عليا او مسئوليات ناقضاني. فالنوم بدري والصحيان بدري بيكون افضل للانسان حتى صحيا والصحة الجسدية والصحة العقلية.